A yë mu'ux a'ax ko'o a'ax pyëñ a'ax yadyunyëjë je'e na'abë je'e je pax jëwa'ajpë axu'ux am y jadunt's bi'i ujt's a'ax yaj mëwa'atëy du'u bi'i pax tyët's jaxmyat's nyabiw nyabëwkëy hasta que nëkx jedun kyoj je'e pyëñ.